Bhoven fona nsor bhoven fona mmere humor nsor bheven be bheru ma rumo. ehumor isor. eyina nsor a'hisor oyar. eyina isor igor oyai. eyina isor je here humo s. ensure inmuso ehumo isor mme nangranai. isor jim anire jaro ehere humor eyaire ora nzia bhephine bha bhe ku dor bhiso nsor evoi oyai babe oyidor. Easebho sayai hiso nsor a hisoya ere ya onyi dor henu sada hedemademene blooda hiso se humo sehumo eya hisor otudor bhe pine benne ona hiso ada hijunor dor ranai jara bo bho da hiso otuje bhepine ba bhebo bhoda hiso otube hisoya owan edeyina hokaha bhodo hiso hiso a'hido hika ha ka ha bhepine baka bheku bhoda hiso baja bhe humo ofune baja bhe huma bheven ba bhe yinayinere bheku do bha hiso nsor a'hiso yare odu be nsor gwehumor eyai igor. nsor gwelu mo eyai igor ora bhikpo bhikpo oyina nsor gwa ivuiviu gwa be bhana bha vi bha pepa gwa be bha bho bha bo Oyina nsor gwa be bhana asara sare gwa ble ya ooobor hansor isor jinere ivivivi oyina jere humo eyai igor. nsor gwem gwe ke humor eyai gor bbharakor igor amaame oyina gwe humo eyai igor ji zera zere. oyina gwa de humor eyai igor je hua hua. isor jado ehumo eyai ihor ji zera zere ara igo ahere here ora nsor iuuuvv ee figwa bhanyi ona ifo eva igori eyimo eya jinbhansor gwem gwora gwi uuuu ehumo eyai igor jara ehua ehumo eyai igor jera ehua ehumo eyai igor ida hida, igor joja satar bha roso immivana. egor je sa humo nso gwere mmayaji patai imira egor je jere humo unso gwe mmere yai patai emera igor ji joja epe humor nso gwe ehumo eyai igor ji omopema. sehumo nsor gwen ehumo eyai efi lenn bho sale dema dema demene. nsor gwem ani sehai igor jim sebhoro eva egu mmojia ru onyi do hokaha eepasi idama dam do bhab hiso igor a hubha hubba ere ame nsor gwo demene henu nsor gwo ja bhaviji bha efor gwora gwere humor eyai gor. nsor gwere bhe ya anu ara gwo ehumo nsor gwere eyaigor. Sehumo eyai gor jidama damne gwo ja ora igor huahua, jiso san heyen ntorogia ipema roso ora gwa lere humor nsor gwere mme yai sayai ji igor jim nso gwere sa yai abhovo ava igor jire agu nyon kwoja ro- woi atuma remai nzia ira roso hipema nsor odu du okubho gwa bheya nso gwe bheya obova soba nsor gwere ere humo gwe mmeyai ikene ehume eyai bheven bharemadon eyai ikpa kpor jira bhanai bhanai eyai bheven isor idudu ikubho jira bhanyayio ja be bhafeibha ikpuma mmere humo eyai igor ji kweu kwen ehumo eyai ikene. nsor gwere bheya em em wvuma hevum emem bheya hevum a'hevum a frawa. nsor gwere oro na ikene idemene henu eyai jio ikeneji ika ha bhaohora nsor gwere ere humo gwe eyai uyang kwa dor eron bhoven a osi isor idudu ikubho jador ehere huma eyai inuso. iso jire iriku bhayi ehumoji eyai inumuso ovi kwemani bha hotere an sor ora nzia enan uyang odor okalakaha iso haidor hikakaha isor jim je ketar hotere ebangha ehumo ji eyai inumusi ewunmoji eyai hobhoraze a odo. ara dor rakahakaha. Eyai igor ikahaha eyai igor afon dor igor jira ranai ara nai igor fi zeraze re iso jim ji ivuivu erivana dor mme yai jio ma jira bhayanyire irivana dor mme yai bheven bere nzia bheven ba bhekpa kpa gor ara habhe kpai bhe meh jador ere humo eyai hisor ora ji bhabhor nzia ora hekpa idor hogwore oyina isor jinjin bheven ba bhefi bho sara bhor habheban sayai ji ibo ogwo ro, isor janijani hidam bha hiso ohumaya sahu mo gwe sa ya hiso onyi bhimai bhahiso onyi bhoven a’ odudu onan ekpajo epema sonaru orero ehamo isor bharakor bharakor jabe aka bhana intaji ositar ora ntere humor isor ji emenan bhoven gwo se bhikene oyai ehumo eyai ikene gwo se bhigoroyai ehumo eyai igor gwo se bha hiso ohuma ya ehumo eya hiso gwo se bha hayai vo ohumayai ehumo eyai ayaivon, kpam ani gwe na bha usa aharara, ere humo bheven mme yai hayai von hodor onara isor jire iri gbi vana vana dor onan don harodo rokahakaha ofene ova inahi ko ajin ja ono arok a'inaiko enang henu ase sekue eyai eke yai bheven bere mme kubha kubha be so odamadam nta onornor ozen isor jo kohumo onan refane